إلا وبصير طائر يوم واحد بصير صجر، إحنا العرب نحب الصجور، الصجر قوي ونظره قوي، ويحب الإنسان عنده وفاء، ويعرف يصطاد فريسته زين، وكمان يجولون يتجدد ويتعذب في فترة من حياته عشان يصير أفضل.